Pakistan pe ko jae opavi oyuaviavi oime uajaete ïvi kuiti oime ˂hesitation˃ jaïvi äve oime vi jokope jaeko amovesepe oime günoi jaïvi ˂hesitation˃ ironjave jare ñaki ave jukurei oï reta jokope